<hesitation> Sakafon-drô Silia àby io. Silia àby iô izen̈y manarakaraka sakafon-drô Espan̈ol rô. Avô zen̈y ten̈a ny bazin’ny hanin̈y hanin-drô <hesitation> hena. Avô legimo miaraka pômy de tera zen̈y de tia mihina lasopy koa zen̈y ndrô ndraiky gratain zen̈y ka raha ataony tsakotsako.